Kuulõq, annaq andis! Et ma ei saaq iks lõpus <hesitation> sinoga kinno tullaq, et mul <hesitation> om üts perremurõq ja ma piät olõma eemal. Annaq andis! Läämiq tõnõkõrd!